Náh loig ná báh noh jéh ain maig wi chia ti ain úh sain au aing chaig éh náh la bá naum aig chai pue íh naum chaig noh laig chiin kóh-kóh náh tsi naum chain lai wi noh éh ni wi jo ji aig wi tóh éh úh eh muo ñiu tzá la ká níh úh eh muo gíh yai tzáh úh eh muo jóh la ni oh je oh laig óh muo oh ni éh fuh aig. Ai muoh tóh jó bá íh nji toig naum, íh éh tzáh chai a si saing ku naum saing au sain kuaig la jo aim la jo la ba aig tzai la ba noh laig wi noh chin aú aig gi tó lau ain chaí asi noh nji kó nih jo tih ní áh joh aig chai kóh chaig.